کولر یو پکه لري، چي د خوني ګرم هوا راکاږي او د کولر له منځه تېرېږي او اوبه تبخیرېږي. د کولر دننه ځانګړي لمده "پیډونه" یا پردې نصب سوي وي، کله چي ګرم هوا د دې لمدې پیډونو له لارې تېرېږي، د پیډونو اوبه تبخیرېږي، د اوبو د تبخیر بهیر تودوخه جذبوي. دا طبیعي پروسه ده، کله چي اوبه بخار سي، له چاپېریاله تودوښه اخلي.